Kasi ya benki ni kaba besa vandu na benki kasi ya yuni fazibia nasam kwasababu mwe sashazama kwala mabesa kali mrekolisha tewa nalisha benki vu besa vushie kavoko kosava kwai benki tu kwasababu yete besa kama benki. Abenki rela vo besa au iikama